Laha zaho manokana aloha tsy havandy fa tsy haiko zao lambondriaky zao. Raha mbo tsy nihitako indraiky no sady mbo tsy nireko. Le sarotsy amiko ty hahay gny toetrany <noise> mampiavaky azy.